So un resanaake yam pizza e icecream ko mi suftata mi waɗa ko ñyama haa mi maaya. Mi ɓuraay suftuki pizza ngam kanjum pizza e wodi belɗum, bo wala fewɗum, e wodi nebban, e hawti e alkamare, e wodi kusel e wodi kakanda e wodi koɗume ko ñyamunda tefaata e nder pizza